या बात बिल्कुल सही है की पोधा ने भी भी दरद को अहसास जरूर होतो होगा। अपनी तरह ही पोधा छोटा से बड़ा होवे। उनके फूल पत्या आवे अपने हाथ पगा की तरह। भी उनके डाला आवे उनको विकास होवे। फण जद भी कोई मनक उने काटे। फूल तोड़े तो उनके भी दर्द तो हो तो ही होगा। भले ही वे अपण बोल की नि बताता हो पर उनके दुःख तो तो होगा। उनमे भी जीवन है कई करे वु मानव है ऊँ का भी हाथ पेर चले तो पोधा ने दर्द भी पोचा दे। फन असा नि करणी छा क्योंकि पोधा भी प्रक्रिती को अंग है। <noise> अने संभाल के रखनी चा संरक्षण करनी चा।